जे अनु पैलेट होन्डा झाझो का और तुफानो मुँज रोंडा वालंदा लागि तो यात्री सब रोंडे ते डोरी तो हनु ये बोल्दा था। तेणुक की दूरिया नु थुम्हे हौ तुमुक सही सलामत डेंदा पहुँचाई जेइके तुम्हारे जानो। तब तिन्के मनोक कोनिक तसली भेटदी ती जो तेणुका डोर होन्डा था सा कोनिक कम जांदा ता होइ।